Eee yä mexico nasojmä ijtyaj sone sone mäjtzäkyuy, ee äjtyä äjtyät mexicanusyetä e nkenpatä tä'nhkuy'yojmä je tä'nhkuy kentäjkojmä, e ijtyaj ijtyaj uuuujjj wempeta'mpä tiyä mäjtzyäkyuy e ijtu ijtu je myäjtzäyajpapä kyä'jinh, este kyä'ji'k 'yak mä'nh mä'nhyajpapä ti'yäk pelota, ijtu nyejpyajke'tapä pelota, ee este ijtu ijtu syitupä'yajpapä pelota y y nyaksyajpa kuyji'k este, ijtya eya'ta'mpä eyata'mpä majtzäkyu', este pero yä'ki yä'ki ee nämpa äjtzi qu metz metzko'mati metzko'mati nnn- mas kyenyajpa mas myäjtzäyajpa, y je ti'yäk je ti'yäk este mäjtzäkyuy je juwä 'yak mä'myaj mä'nhyajpamä je pelota kyä'jinh y syitu'yajpa wa'ku wa'ku täjkäyu waka'ojmä nämyajpa je canasta nämyajpa pero äj nämpa waka'ojmä, itke'u itke'u je je este eyapä je jetä jä'ä sone myäjtzäyajpapä y este y anhke anhke iyä' kyenpa une', e soka', tzamepä'nista'p, e yomo'ista'p, yom yom'une'ista'p e anhke iyä' kyenpa jikä este por ejemplo yäti yäti por ejemplo ko'yajupä jikä este myäjtzäyajpapä Juwä nyejpyajpamä te ti'yäk pelota, jete jä tä'äk tä'ak ko ko'yaju je tumä mäjtzäkuy juwä mäjtzäyajumä metza metza mäjata'mpä este nyäjmayajpapä equipo, y tumä tumä pues este e kopujtu kopujtu wäpä'ojmä y eyapä tokoyu, jä jetyantä mas mastä nkenpa, jetyantä jetyantä este e nkenpa e kätäkpa, kätäkpa jä'nä jä'nä tä'nhkuy kentäjkojmä y nämpa äjtzi que jetye' mas mäjtzä myäjtzäyajpa, mas mäjtzätyäjpa yä yä mexico nasojmä y aunque jutäpä nasojmä.